إذا ما قدرنا نفتح الجوال أول شي جرب اظغط على زر التشغيل فترة طويلة يمكن يكون في تعليق إذا ما نفع أتأكد من البطارية يمكن تكون فارغة واشحنه، بعد كذا إذا كان في شاحن ثاني بجربه. إذا لا زال ما يفتح ممكن أظغط على زر التشغيل وزر خفظ الصوت مع بعظ لفترة. إذا بعد هذا كله ما فتح يمكن يحتاج زيارة لمحل الصيانة عشان يفحصونه وبس. إن شاء الله تنحل المشكلة.